<hesitation> Ny akôho ndraiky tsy de fankalavitry amilai pingouins satriao izy koa agnisany mangatody, mamana de avake koao <hesitation> managna elatra, fô i tsy de lai managnaelatra le entigny magnembagna be regny fa igny zegny gnisany mahatonga za ihevitry koa oe mbô karazambôrogno kôa ny akôho.